أول شيء أسألوه إذا يبغى يتكلم عن اللي صار أو إذا يبي يفضفض بعدين أحاول أخفف عنه. بالضحك أو احاول أذكر له مواقف حلوة مرينا بيها مع بعض. عشان يشيل عن نفسه التوتر. أقدر بعد أقول له ما عليك كلنا نمر بأيام صعبة بس الأمور راح تتحسن إن شاء الله وأكيد لو كان في وقت مناسب أدعوا لشي يفصل فيه عن الجو زي القاعدة في مكان مريح أو نتعشى مع بعض.